أنا أحب أخلص يومي بقراءة كتاب أو مجلة هادئة أحسن شي إنك تقعد مع نفسك شوي قبل النوم وتفكر في اليوم اللي راح أنا أرتاح لما أسوي حمام دافيء قبل النوم أحيانًا أحب أتمشى شوي قبل النوم عشان أرتاح وأنام بسرعه أحب أسوي تمارين رياضيه خفيفه قبل النوم أحيانًا أحسن شي إنك تقرأ قرآن قبل النوم وتدعي أحب أذكر الله وأشكر نعمه قبل أن أنام